هختار إتقان لغة جديدة، <hesitation> لإن هذا يمكنّي من التواصل مع أشخاص مختلفين من ثقافات مختلفة، يفتح لي آفاق جديدة للتفاهم وإتقان لغة جديدة يمكن لي من فرص عمل جديدة وأبواب جديدة في مجالات العمل ويزيد فرص التوظيف, وتعزيز المعرفة الثقافية وتحدي الذات يعني يعتبر تحديًا ممتعًا.